<hesitation> men uwang idop tanpa teknologi tu pacak ngendaknye, kalo zaman mpai ao pacak karne njaman mpai tu lom maju nian kerne ape ape masih sare gale, zaman ape lagi zaman zaman belando kan, zaman penjajahan mpai, mungkin hp nyan zaman tu masih ado sikok due dan wong tetentu juge yang ado hp tu, wong be sen kalu dak tu pejabat, nah men zaman kini ye dak pacak wong nak idop tanpa teknologi tu, pacak tapi kecik kemungkinannye karne zaman kini kak la modern nian budak kecik nian baru laher kadang la due tige bulan tu la pacak mencelang, main hp la pacak, dibagi umaknye hp gini kak, kalu mpai tu dak, sd nyan la beruntung nyan kalu kite ade hp, nah lu ini budak kecik la rate rate ade hp gale, disuruh umaknye nonton hp ye kan dengen ngasuh anaknye, kalo mpai tu dak katek masuk buai kite men dak katek hp tu, dan juge gini tu men dak katek teknologi susah gale, kalo mpai tu ye lom maju nian nah kalo gini kan dunia kan la maju, jadi kite nurut zaman bae.